he mau kumu ʻO ka mua he pāʻani e hoʻolauleʻa a nānea pū ai me ka ʻohana a me nā hoa. E kūkulu i hale me nā kāleka pāʻani. ʻo kekahi kumu ʻoia ka pāʻani a he mau ʻano pāʻani kāleka like ʻole ʻo ke kāmau ʻoe, ʻo ka ʻuwiki ʻoe ʻo ka ʻaihue ʻōpaʻa ʻoe a pēlā wale aku.